<noise> Fomba tena fagnadiova varavarankely zao: fafainao aloha i amy voalohany, alainao poussièrany regny, de zay am'zay vao mangala ranon-tsavony hanasanao azy, <noise> de iny bakeo amizay koa kobagninao amy rano tsotra. <noise>